أكيد نحب نجرب التجربا, الفكرا مثيرا برشا, خاصا اللي نحب نستكشف حاجت جديدا, الرحلا للفضا تعني رؤية الأرض من فوق, والشعور بحالة الوزن المعدوم, وهذا حلم بالنسبا لبرشا من الناس, الناس الكل تقريباً تتمناه, رغم انه هناك تحدياات, ومخاطر, أما الفضول وحب الإكتشاف, يخليني مستعد لهذي المغامرا, ونتمناها.